Gn ny nify gny mahatonga gny olo ho soa fimeheza na ho soa fitsiky. Fe la gn nify fotsy be; da igny koa zany <noise> mahatonga gn' olo tsy harary nify. Tsy mararirary i satria fotsy. Soa karakara zany. <noise>